Ny karazana matiera fantako zao: philo a, français a, matematika a, <hesitation> malagasy a, histo-geo a, fisika a, svt a, anglais a, de EPS. <noise>